Ais io taim amini io ai hol, amani holidayai, kaina umada krismas holiday aka new yeari elai. Krismas holiday ela nimani papara ela nalo, papara nalo elipaka seselebreit, papara nalo dipa selebreit are nimani krismas ela, papara present dipa tereo, pa tuisa dipalama tereo. Papara ela elipa io lao arawa, papara dipalo lotu eisa weeki dipa tu lotuai. Na talapai holiday are papara eela nalo gove tadi alosadia io gove gei dipa iowaidia dipa lo. Dipa gore, dipa gore, gore, gore, itai pa gore. Are papara ela nalo anua aga asaunala elipa lauma papara taim nalo. Io krismas <noise> nalo amani kakana nalo elipalama io bukimdia papara nalo ia pamili are papara ela anua isidia ia anua beau. Papara taim nalo anua uwauwa ka nalo dipalama party. Anua kakana elipa bukimua dipa party, tanedia mane italai eisa tadipa makidia ela mane dipa boko. Dipa are dipalama kikiu atudia isidia, dipa atoka akoma peloria, are nimani papara ela moderaeea manpa redi, mapa kikiu. Krismasai manpa lao arawa, nalo tape auma, mampa sae, amani patalo ki amini malala pa nilo kaisia. Tra io present anua tampaa loa ma teredia anua ama amaladia. Are papara nalo anua arialamiedia dipa teredia, papara ela pa ewaidia kasuraidia ka taupe alo pa teredia. Manpa lao arawa basi manpa e lowaini, papara taim nalo busi amana kara, basi na idai nasa ela manpa elo. Heisa tadipa sae, tape onu, ela nimani papara manpa eloisamani peonuimani manpa tu abani, manpa elowaina ela ana next raun tape alo tauna. Tape lauma ah tape lao nalo pe lo matu toso basi lago mala tutu taulo pelo banima. Tape banima elae nimani pani arigugunu taulo kasi ela na krismas season nalo anua nalo losola soma. Anua nalo losalasoma rae io saba anua na, io losola are basi na idai na sa, are papara taim alo kara nalo, papara anua kara nalo dipa lo elaki kasi busi kasi tape wagana onuela. Io ela nalo anua losolasoma ela nimani papara next round manpa tape lao ela nim, taupe lao palo raunraun itali, ani ani palo kasi, palo kaisi, itali sa bilasi amini rumai taupauwa io ela laiti soro palo kaisi lago. Rai, taupe alo alo italai raun, raun, raun, raun io saba, pa ari raun, raun eka kaisi, akakaisi lago italia stoa taupe aloa market pa lausaima, patalo amini market palama papagitaulo. Market aupa aloa ela italai pa elo basi stop ai, basi pa elo wainaela <noise> basi pa elowaina ela. Titatai anua ela arigugunu io, rari saraina raia taupe ogata abanima ela, ela kainiuwa basi ela pe onu are arigugunu re taupe wa pa ogatama atorana solma pa aka akaisi ela pa ogatama anua ela basi stop kabuna matae rausu. Anua paparra ela arawa pe bonidia, tusadia ena krismas taim dipa koa, koa isidia elipa ogatama. Tadipa malamala kaisi a io krismas. Lago pa aloma taupe alo ela basi tape free ela pa saema ela a lauma palama atoka nimani papara ela atumani podoi nalo. Atumani asa pani bisidia <noise> papara taim krismasai kasi atumani podo ela pa aniani asa. Krismas pa ari malamala apou isiu pa kakadeke, tu, tu, tu io bonipa ewaina boni apanina pa tu, tu, tu, tu, tu, tu lago palo mausu. Are papara ela tadipa tu ela tadipa lao arawa, tadipa banima, ela elipalama ani asoma, tadipa atoka, ani asoma, ela kowa kiki tadipa arua kaisi ela elipa koa kakanai dipa lauou dipa lotu. Koa are dipa koa, koa, koa ela pelo raerae dia, ela, ela dipa lauwaisadia. Papara taim ela tape lo rae lago anua picnic eipa lauma, mane dipa lama iru, kakana dipa bukiuwa. Atudia isidia dipalama kikiu, italai dipa tu dipa lauma kara beabeau elipa lama akao nalo. Ela italai dipalama iou dipa atoka, dipa party, atudia isidia italai kakanai nalo losola taim nalo amani kakana nalo dipala ma onu ela holiday taim krismas ah. Nalo anua beabeau soma, amia beabeau soma kasi amana otanala, amana kakana na mageala ela anua dipa ati pekoina. Nalo dipa lauma, are papara ela aga ito kakana elape onu, pe onu soma ena krismas taim. Papara ela tewpa lauou papara taim ela kainiuwala. Lago ela italai pa tu pa kakadeke, anua, italai elaidi dipa koa ot, ota ela dipa alona sadia ena io krismas taima. Papara ela pelo raeraedia, pelo raeraedia, are <noise> pa ela patu krismas papara taim ela manpa lao papara otanalai manpa lo aru raun, raun, holiday, italai tu a amani paparala pamili kaina amata paeai tadi tusadiato. Papara taim nalo italai na lo manpa lao, niniamani, papamani isimani manpa lo lao italai holiday, malatutu eisa week pa spendimdiama ela isidia lago mala tutu pa euwa taim tape natotia amini pa banima ela pa banima. Taupa banima ela auna amatate ela palama tuisauasa ena. Holiday tialai palama tuisau, tuisau ela papara taim nalo, papara taim nalo anua nalo dipaka boboua anua asaunala nalo papara taim nalo dipaka aloa. Lago pa aloaeu. Nimani papara nalo, nimani papara pamili ito asaunala tadi tusadiato. Kamua ela moresby ela, ela kain taimuai nalo io, io amani present kiki dipa alaodiama mane, mane kiki dipa iruimani lo dipa rini ma dipauwa amu kristmas present ela mani iruma ela account ela nalo nimandi rausu. Idai tioni asa nalo ana accountai ela nimandi tataniasina, papara ela, mampa lo kaisi amani io. Papara taim amani anu, amani aripipiriani are papara taim ela, adi io dipa kaisi, adi aniani ela amini holiday ia tadipa tusadi dipa ani edia. Are papara ela ela <noise> nalo arimi aikala ela krismas nalo dipa tuisadiasa, dipa tuisadiasa dipa ka euwa alonalo ela anua nalo papara taim tadipa lamidia ela pida teredia. Are papara ela nalo dipa alo, kaina manedia podo, ela dipa alo anua dipa alo, dipa atoka dipa malamala e na kristmas holiday. Dipa, tadipa aloa ela papara taim ela nalo pam, pamili abani ita rumaiasa dipa lama arisau rausu. Dipa arisau rausu ela lago dipa ioua saba party, party ela italai adi io dipa alo, dipa aritetere italai papara taim adi papadia, sasaindia adi io present dipa kaisaidiama la italai <noise> dipa tredia. Dipa aritetere ela italai tadipa aloa, dipa ani aani, ani asoma dipe sasaru. Are papara taim kristmas ai nalo anua, nalo aga asaunala, papara taim nalo lalaiala kristmas taimai nalo dipa aloidia, dipa <hesitation> ta dipa lauma aka papara taim ela io anua first born nalo papara taim kristmas nalo anusai tadipa lao holiday. Anusa tadipa lao, tadipa banima ela dipalama sekesekedia, tadipa sekedia ela ninidiadia, papdia amani dipa kaisia tulo, koa amini babaina tadipa era. Tadipa io aia atudia dipa ewaina ela dipa era, era. Niala isina pala ela io dipa, niniadia, papadia ela io saba koa dipa kaisia, aniani dipa kaisi dipa iru, anua dipa teredia. Papara dipa atoka, papara ela dipa era, era edia, dipa kokoa edia, anua era, era dipa tu pomuai dipa era, era edia, dipa alo edia. Tadipa alo era, era, era tadipalo nato ela, italai pisu dipa kaisia tabu tadi amela raiama aga anusai matala dipa sasauina. Are papara io, papara taim ela anua lalaiala ela, ela umadoba aga asaunala tadipa lauma kristmas taim adi io dipa aloidia ani ani. Adi aniani dipa aloidia dipa aleale pokaidia ame anua dipa papara dipa atoka, aniani gesi dipa aloa. Papara dipa atoka, papara ela dipa era, era edia, dipa koa. Elo tanibainala, tadipa aloa ani ani beau ela dipa ari kepaina, kaina episa mata ela episa io dipa aloidia stole, dipa allodia kaina na kristmas season na, na holiday taim ela dipa alo episa amata kaina dipa ari kepainaio. Dipa ari kepaina io stol mara ela soma dipa aloa aniani dipa iru, aniani tadipa iru ela dipa alo. Anua tadipa kokoawa edia ela babain adia dipa okudia adi aniani alo isidia dipalama share. Ala ota pae are babainaba otapae dipa shareimua re papara taim ela dipa igani lineniasa igani amata ela euwa kasiri pa aniani. Ani asoma ela dipa kokoa edia kaina kokoasadia ela kristmas pelo natodia ela, ela dipa lauwasadia dipa continusadia. Dipa koasadia, koasadia, koasadia. papara ela tadipa aloa dipa lo mausu. Tadipa mausu kaina dipa mamata ela kainiua, dipa naolo atoro are papara ela nalo tadipa mausu, tadipa mamata ela dipa koa abani tau lo kasina atasadiato kristmas eason ta lau salato ela, dipa ela lau wasadia dipa koasadia, koasadia koasadia akomala taim papelo natoia dipalo aka manu.